Siz men uchun ajoyib do'st bo'ldingiz. Nafaqat do'st, balki xuddi oilam a'zosidek. Har doim yaxshi kunimda ham, yomon kunimda ham yonimda bo'ldingiz. Menga nima kerak bo'lsa, hammasini topib berdingiz. Men bundan judayam minnatdorman. Sizni oldingizda hattoki qarzdorman. Bilmadim bularni sizga qanday qaytaraman, qanday <hesitation> qarzimni o'tayman, lekin, sizdek do'stim borligidan doim faxrlanaman.